ñaa sitani na kuntena nyo iko´yo yo kuaña tahua ña ta isiki sakatyi síaa pelota a ña ka´yo kuu futbol ha ni si inka ña kuu ña nu isiki nta´a ra nùù tyaa ra ña kuu kanasta katyee ña ku basquetbol ha´ni nu kanara ña iki ka ñaku boxeo nakatye ni ñaka hua ni riso ta kosini yu ka´an yu sivi a ña´ni tyi ni kutuva kai nira saña ka hua siatani yo ka kunteyo ka ña ña ña kuu ñuu iko´yo tyo so ñaku ñuu mii nuyai ra ta sa´ña ña isiki nta´a ra tyara kanasta ha hua isiki na ´ka ñuu´i kuanta satiunta ra ta kisianta saini nta ta sa kuanta iski nuunta ña ku ña ña kae kuu ña nùù piso kancha nu isiki ta´ha ni